<hesitation> Iꞌa ne iō sóko xóko tuun sóko tuun ne váꞌ vá thi uꞌví ñaī tɨ ne ntádé te iꞌa ntáde teɨnka tɨ i viꞌí tɨ iō víꞌi ne tɨ́ ne kāda káa ine tɨ ne ntákuníꞌi tɨ mate da ñáꞌa ga uchi a suthi itá a o dutsi itañúꞌu dañáꞌa ga ne kuniꞌi tɨ ne kuéꞌen tɨ kɨ́ꞌɨn tɨ ne núꞌ tɨ núꞌu netɨ́ núꞌu tɨ tāká tɨ ne mmá viꞌi tɨ tí iō víꞌi ne tɨ míꞌi iō viꞌtɨ káꞌa í ñga ne káda ntañeꞌé ne tɨ kɨɨn sóko dvi kꞌan na neákaꞌan ntántaa ine ñá nte ñáꞌa diꞌna ne sóko sikún ntákaꞌan ña kɨtɨ ne dukuān vá thi uꞌví ñai tɨ kɨtɨ sa né kādā íkɨ̄ꞌví tɨ má viꞌi ne natavá tɨdv natavá tɨ ɨn ntɨꞌɨ duvi kɨtɨ steꞌñá vi dvi <hesitation> kɨɨvkɨtɨ stóó ntákaꞌan ñá ne natavá tɨ ntánatavá tɨ viꞌi ékādā kɨ̄ꞌví ne tɨmá viꞌi sóko ñikún a ne sókoo kuéꞌē xókoo kueꞌe sóko naꞌnu tuku thi iō tɨ́ sóko naꞌnu ne kɨtɨ kuēꞌē ne. Kɨ ntákaꞌan ñá kɨtɨ kuēꞌē ne kɨtɨ sé ne dukan váꞌ chi úꞌví daitɨ́ di úꞌvi aié daitɨ́ kdaitɨ kaítɨ xeꞌe ngo ne kɨtɨ sé ne ntaíká tɨ ntaíká tɨ se káꞌí nga ñá kɨ̄ꞌví tɨ se má viꞌi kɨtɨ xókoo kuéꞌse ñá kɨ̄ꞌví tɨ ɨnkaekɨtɨ é ne iō tɨ́ má kuꞌu íō tɨ ñá te iꞌa iō tɨ́ se á ma á ma tsī í ío ne tɨ́ núu kueꞌen ítsi dé ntaíká tɨ sí dɨvi īó ne tɨ́ ne má kūꞌu ío ne tɨ kɨtɨ ko xoko kuéꞌse kɨtɨ sóko tuún te ne ió ne tɨ iꞌa ne ntáde váꞌa tɨ viꞌi tɨ ntade váꞌa tɨ iꞌa ne váꞌáthi uꞌví daitɨ ntásete tɨi ñuꞌu a ntáde tɨ́ tɨ dvi ntáde váꞌa tɨ n itsi ɨɨn itsi tɨ ntaéde tɨ ntaíde ne tɨ́ ɨn itsi tɨ i íō ne tɨ́ ña ne vētɨ dakada vá ti uví daitɨ́ io ne dvi áa kadāꞌví du kɨtɨ ne kɨ́ꞌɨnɨꞌɨn nē tɨ́ o te ñāꞌa ne ntute dāꞌví du kɨtɨ ne í kueꞌe nē tɨ́ núꞌu ne nɨ̄ꞌɨ núꞌu netɨ́ ne ñódo ngá ne tɨ́ ña. Ne <hesitation> Nedɨvi kɨtɨ dvi ɨn ntɨꞌɨ kɨtɨ hinka nedvi kɨtɨ tsinkan né unñeña de i ío nte dútɨ ne kāꞌan ntákaꞌan ña ñá data iña nko tsin dɨvi ntiusi de kueꞌe ña í dɨvi ntiusí dé kueꞌe nē ña i dvi íkōó ntē kɨɨkɨtɨ tsīnkan. <noise>